Ny fomba fambo- fan- fampifangaroa voamaigny zagny amin'ny nahandro da ao gn'angivy, ao ny <hesitation> voapoa, da ao vao koa ny agnamalà, da ao avao koa gny sakamalao.